Abahingi n'abariisa omu kyaro kyangye barabugana ebizibu nk'obutagira esente eziramara, kugura embibo z'ebihingwa, ebi barikwenda kuhinga.

Nitubaasa kuha abantu abaine ebyetaago omu kyanga kyaitu

Tushemereire kuguma tubumbatiize eminywa yaitu yaaba tureesyamura nainga yaaba turakorora kuzibira obukoko oburaruga aheeru kutaaha omu kanywa kaitu bukatureebera engwara.

Turabaasa kuyamba abantu abaine ebyetengo omu kyanga kyaitu turabaha ahari kakye akutwine

Akakungu karareeta kushiisha obwire omwana obu yoobiire ari omu bitabo arashoma kitume ataakoragye oku yoobiire arenda kukora.

Abakaazi beine kwejumbira omu by'obutegyeki kugira nabo hagire entunguuka eyi bakora babone entasya y'okuhweera abamaka zaabo.

Abeebembezi b'amadiini nitubenda kwija kutushabira, kwegyesa emicwe, kugaruramu amasiko, kandi bagarukanisa abantu kuba batarikwikirizana omu makanisa, omu byanga, n'omu maka.

korona ekatuma amashomero amaingi g'aakinga kandi kyateganiisamu eby'obwegyese ahabw'okuba abaana bakaba batarabaasa kuza aha mashomero gaabo.

Naarwara ninza omu irwariro kuronda obujanjabi.

Abantu bashemereire kuhuririkiza reediyo, amakuru nibagata aha reediyo buri shaaha mushanju, na shaaha emwe z'omu mwebazo, abandi baine zaatiivi, abandi baine amasimu ahu barabaasa kureebera amakuru.

Eibura ry'emirimo rireeteire okweyongyeza kwa kw'obushuma omu kyanga kyaitu.

Ni kikuru kukyendeeza kunywa shukaari ahabw'amagara marungi kugira tugume twine amagara marungi tutakabaasa kurwara.

Nitubaasa kukuuma amaizi gaitu kuguma gari amayonjo kurabira omu kubagarira obutaapu tukaihaho ekishaka ekiraba kibwetoroire hamwe n'okugateeka.

Tushemereire kwegyesa ogw'omuntu, tukamwegyesa ngu omurema nawe n'omuntu nkawe kandi omurema nawe aine obugabe nk'obw'abandi bantu

Ebitongore ebitari bya gavumenti, nibiyamba abantu batari bamwe na bamwe, kukora emirimo zitari zimwe na zimwe, bakagira esente bakabaasa kuhwera abeeka zaabo.

Nitweguza omu bibiina twa tutaine sente ziramara z'okushashurira abaana baitu ebishare by'eishomero

Enju yangye ndagikuuma eri enyonjo ndagikondoora nkagisiimuura nkabaasa n'okuba ndagitereeza

Obworo buratuma abaana baaruga mu mashomero ahabwokubura esente ezokubashashurira kwega haza oshanga abo baana bahendera bagiire nk' omu kwiba bareetaho, baagira emicwe mibi

Enju yangye ndagisiimura buri eizooba kandi ngikondoore hamwe n'embuga yaayo kugira ngu egume eri enyonjo

Nkashemererwa munonga obu naahuriire ngu ninza kubasa kuza omu ishomero erikwegyesa abaramuzi.

Oburemeezi obu naaratungireho n'okushanga ngu entambura ekafeera omu muhanda.

Ediini eihindwire emijwarire y'abantu omu Uganda kurabira omu kugambira abantu ngu ekikuro n'omutima emijwarire teine enshonga kyatuma abahara baatandika kujwara kubi barikuza omu maramizo

Okuhababira enkozi z'ebibi omu byaro, okutaho amateeka agaragwanisa enkozi z'ebibi omu byaro kiratuma ekyanga kyaitu kyagira obusingye

Abantu boona bakakinga amaduuka gaabo baataha tibaabaasa kubona oku baahwera amaka gaabo

Nitwakura n'arishi turamusya abantu abakutuura omu kyanga kyeitu kandi nabwe tubayamba omu mirimo yaabo omungyeri y'okubahereza ekitiniisa.

Okutema emiti omu Uganda kuretsireho empindahinduka y'obwire kushanga enjura buti erakyera erikugwa omushana gujwe munonga

Ni kikuru kusaasira munywani waawe yaakushobeza ahabwokuba tihaine omuntu otarashobya naiwe orabaasa kwija kumushobeza nawe akusaasire.

Okugira omwani mwingi, nikituma abantu baagira amagara marungi ahabwokuba baamara kuguza omwani nibabona sente zokugura ebyetengo byabo.

Enju yangye ndagisiimuura, ebintu byangye by'omunju byona mbyoze gye na omo kugira ngu egume eri enyonjo

Nkagibona omutu nkagibona ahanyima

Naagira irungu ndaza okuzaana omupiira ogw'ebigyere nainga nza omu kwiruka.

Twine kugamba hamwe tukamanya ekirikuteganiisa ondiijo reero tukaronda eki turikubaasa kukora kugira ngu tubaase kutuura hamwe omu busingye.

Niturya emere nungi nka omuceeri n'enyama aha biro bikuru nka noohire, edi omu kyanga kyaitu

Waaraba ha muntu t'oshemereire kumurabaho osyo otamwakwire, mbwenu oine kuhereza ekitiinisa omuntu, okamwakura, yaaba buri akasheeshe okamurabaho oti oriiregye sebo, oti oriiregye nyabo, waaimuka omukasheeshe ab'omuuka obaakure, mushabe hamwe, ekyo nikyo turikwetenga nk'abantu, kuba hamwe, tukagaaniira hamwe, tukashaba hamwe, tukaakurana.

Turabaasa kuyamba abantu baine ebyetengo omu kyanga kyaitu kurabira omu kugaaniira nabo kugira tumanye ebi baretenga tubaase kubibaha

Turaabaasa kuyamba abeegi abaine oburema omu by'obwegyese omu Uganda turabayamba nk'okumanya ebi bataramanya tukabaasa kuba turabahabura ekyokubaasa kukora

Ebitongore ebitari bya gavumenti nibyegyesa abantu emyoga, kandi nibibaha n'esente ez'okutandika ezo myoga.

Abariisa n'abahingi barabugana enjuura na n'emihaanda kuba mibi.

Okwekyebeza obutoosha kiine omugasho ahabwokugira ngu nikituyamba kumanya endwara eziturwaire, nainga shi, amagara gaitu oku geemereire.

E Ediini eyambire abantu kumanya nk'oku barikujwara, nitureebera aha basiraamu abasiraamu tibashemereire kujwara zaamini nibajwara ebiteeteeyi biraingwa beeshweka n'aha mutwe

Omuntu y'abeihwa nayehurira kubi kandi nikishaasha munonga omu bitekateeko ahabw'okuba nahurira bamurebize.

Abavugi beebiruka kuvuga basinzire hamwe n'okuvuga juba

Turajaguja ebiro bikuru nka Nohiri, Idd omu kyangya kyaitu turaza mu myanya mirungi y'okushemererwamu

N'okubaahumuriza abantu nkabo abokuba baine akooko ka sirimu bakabona omuhuumuriza akabahuumuriza akabagambira ebigambo by'okugaruramu amaani kandi bakabamanyisa ngu akooko ka siriimu tikikumanyisa ngu niyo muheru gwabo barye emibazi omu bwire bwayo barye barye furutisi kugira bagume baine amaani kandi bahikaane n'abandi bantu kugira ngu bataateekateeka kubi

Abaabembezi baine kushaba gavumenti obuhwezi kugira batandike amashomero abaana tibaaguma nibaburabura baze kwega babone kwebeisaho omu biro by'omumaisho

Ni kikuru munonga okwooza emyenda y'eitu ahabw'okuba nibyita obukooko kandi kituma omuntu yaarebeka gye.

Ebijuma ebinuzire ebirikuhingwa omu Uganda kandi n'ebiriisa bingi kukira ebyokurya ebindi ebirimu shukaari ninka ovakedo, ebipapaari, emicungwa, emiyembe, n'ebindi bingi

Kushwera abakazi babiri kiine mugasho ki abaana abu orazaara mu bakazi baingi tibakashushana kandi orashanga omushaija yaashwera abakazi babiri ataine esente oshange abakazi abo baabonabona.

twaba tutaine esente ziramara kushashurira abaana ebishare by'eishomero turaguza eitaka

Ntakarugire mu nju nimba nyine ku mekinga suwa ngu haboniire, hatebekaniise, kandi ndashaba mukama nti orugyendo oru naaza kuzamu rumbere orw'obusinguzi.

ahakuba ogu omuntu yaabihurira omutima gweye gurabegwa kubi ayeyange

Ab'ebembezi b'amadiini batumire abantu baabasa kuba baramanya kutwaza gye, kuyamba bagyenzi baabo n'okutwariza abandi kurungi.

Nyine okuhana banywani bangye okuuu, kubarikuhagira emicwe mibi kandi n'okubagambira okuhagira emicwe mibi okukiri kibi.

Okugira omwani mwingi nikituma abantu b'omukyanga baatunga emirimo y'okukora omu mwani

abantu abamwe biine kukozesa kondomu kandi abandi biine kwerinda kunyama n'abantu abu batarikumanya.

Turabaasa kukorera hamwe nyekundiire okuweera abantu abakuru amwe n'okuwera abarwaire hamwe n'abandi abatarabaasa kwebaasa.

Ekinaabiro na kamina n'okureebeka ngu twabiyonja obuyonjo obuhikire kutamu amaizi g'okunaaba aheeru kandi n'okumeekinga shuwa ngu akasaabuni kariho kureeba ngu titwafuna oburwaire nkooka ekyamaani, n'okureeba ngu obuyonjo bwaba obw'amaani

Nimbanza naashaba naamara kwimuka nze kunaaba, ntereeze ekishengye kyangye, ntereeze enju yoona, ngisiimuure naamara nkingeho mbone kugyenda

Ni kikuru kwozya emyenda yaitu ahabwokuba kiratuyamba kureebekagye mu bandi bantu hamwe n'okuhuumura gye.

Abantu bakuru tibakabasa kw'ekoreera emirimo etari emwe n'emwe nk'okwerondera ebyokurya hamwe n'ebindi.